देखो सा हुकूम अड़ी बात हवा के अक बालें रो इस्तेमाल कर ने आतो सपाट कर ना चावु। अनी रो मतलब हवा के आपा अक बैलेंस्ड रे मददेड रे उ रोटी बनी केटरो आतो सपाट करी चावा हा। मका जाती रोटी बनावा बिनु आतो सपाट हवा चावा एनी आपा बालें रो इस्तेमाल कर करी सका वा।